दाले बनाएवे काज सबते पहेल जो है दाले निकाल लें अउर बाये साफ कर लें। फिर बाके बाद जो है बाये कुकर में डाल देईं कुकर में दरवे के बाद बामे पानी डाल देईं पानी इतनो डाल दे कि दाल पुरी गर जाबे। बाके बाद अपने स्वाद अनुसार नोन मिर्च डाल देईं हल्दी डाल देईं अउर कुकराय बंद करकेँ गैसे चालू कर देईं। बाके बाद जो है दो तीन आयेवे के बाद जो है दारे निकाल लें दार बैंकें एकदम रेडी है जायेगी।